Mmá dèmmè idaap ubàhàsèn, ákpá mkpò nsèkè mbò nàm ádè ámi kwok isòng <hesitation> nwán ámi átèm ndidià ánnò, ámi ndià, njiè idèm ndàkà utón, nkò nàm utòn, mbòtòngò kè nkánika, mbò dáká utóm kè nkánika itiáita, nyòng ndi kè nkánika itìokèd ákònèyò so nwan ámi áná ánám ndidia ndubi innò sè nyòng ndidia, ntó ámì efèhè di nfád mmà, mmà dia ndidia mmà ayid ùbòng ákám idáyá.